no minkälainen kylä se Ihojärven kylä oli
no se oli kaunis kylä ja sellainen siinä se oli niin kuin Lumivaaran rajalla ihan ja siinä oli järvi - ja ne talot olivat siinä järven ympärillä enimmäkseen sitten siinä oli toinen siinä oli kangas välillä ja sitten sanottiin samaa Ihojärveä oli mutta sitä sanottiin aina Kangaskyläksi mutta samaa Ihojärveä siellä oli ja taloryhmiä olihan siellä toistakymmentä taloja sielläkin niin siellä toisella puolella mutta siinä Ihojärven ympärillä oli sitten oikein me oltiin oikein niin kuin yksi Ihojärven numero sillä lailla
no se oli iso kylä sitten
no olihan se ja sitten sitä siellä oli siellä metsäpuolella ja siellä niin että ei olleet siinä järven rannalla kaikki niitä oli siellä mikä missäkin metsänkolkassa siellä niitä
mitenkäs pitkä matka sitten oli Laatokan rantaan
no meiltä oli pari kilometriä vähän enemmänkin toki minusta niin kuin tuli tänne Kesvalahdelle kaikkein lyhimmäksi siellä me useittain käytiin niin kuin laivalla mentiin Lahdenpohjaan ja siellä sitten kun kenellä oli mitä viemistä ja käytiin marjaa kaupassa ja käytiin toripäivillä kun Lahdenpohjassa oli torit ja laivat vei siitä rannasta ja toi toi taas takaisin
no mitäs te veitte sinne ja mitä te ostitte
a konsa marjaa ja monta kertaa vietiin lihaakin sinne sianpuolikas ja sellaista kun ei täällä Kurkijoella niin täällä ei ostettu sellaista
kaikilla oli omasta takaa
niin kaikilla oli omasta takaa ei siellä sellaista ollut yhtään niin jotta millä ei ollut lehmää ja sikaa ja - niin niin että ne pienemmätkin pitivät ehkiedes possun ja ja tuon sitten jo lehmän ja sellaisia niin että niitä siellä ei ollut jos yksi tai kaksi - ei ne mitään perhettä vaan sellaisia vaan jäänyt - leskiemäntä ja se sitten asui jossakin talossa - saman katon alla ihan
no sillä viisiin no olikos niitä toripäiviä siellä kuinka useasti siellä
a se ne - niitä oli kahdesti - kaksi kertaa kuukaudessa Lahdenpohjassa sitten sinne riennettiin ja se kun oli kauppala niin siellä oli sitten niin kuin enemmän siellä me käytiin ostamassa naiset kankaita ja sellaisia
milläs te menittekään sinne
laivalla tämä Sikiön Pekko mikä täällä eli täällä Alastarollakin niin se laivalla sen laiva kuljetti sitten sinne monta vuotta me käytiin siellä minä en muista miten - monta vuotta se Sikiön Pekko sitten kuljetti sitä laivaa siinä se oli aika halpakin ei se ollut kallis se laivakyytkään
mistäs se mistäs se lähti sinne Kesvalahdelta
siitä Kesvalahden Leppäniemestä kyllä se Tervun rannasta sieltä Ahokkaan rannasta se sieltä se ensin lähti mutta sinne oli niin hankala mennä kun sinne ei ollut mitään sellaista se oli sellaista rinnettä mitä myöten olisi pitänyt mennä sinne Ahokkaan rantaan niin sinne oli niin hankala mennä järven rannassa oli korkeat rinteet niin että sieltä olisi pitänyt kapista niin ei sinne milloinkaan mänty Kesvalahteen mentiin aina sinne oli kärrytie ja sitten sellainen polku niin kuin sanottiin kinttupoluksi niin -- sellaista myöten mentiin kun se oli tasaista useasti
no minkäslainen se teidän kotitalo oli ja miten iso perhe teitä oli
meillä oli minun kotitaloni oli sellainen minulta oli äiti kuollut äiti kuoli ja minä olin kuudes vuosi - ja isä oli ja meillä oli niin kuin kaksi setää siinä ja minun isä ja ne oli vanhat pojat ja minun isä sitten oli ainoa mikä oli ottanut sen perheen ja sitten oli ja oli meillä kaksi poikaakin ja ne kuoltiin ne kuoltiin silloin kun oli se kurkkumätäepidemia silloin ennen vanhaan ja minä olin minä olin koulussa ja ja olikos Miinakin minun sisareni jossakin koulussa mutta kun meihin ei sitten tarttunut ja pojat mentiin ihan viikko väliä ja lääkäri sanoi kun käytiin niin että se alkoi täältä sisästä niin sen tähden se ei perääntynyt vaikka lääkkeitäkin otettiin ja ne kuoltiin yhtä aikoa vietiin hautaankin ja sitten meitä jäi kaksi tyttöä vain ja ja ja sedät kuoltiin sitten sedät kuoltiin sitten kun pojat oli kuolleet ja ensin kuoli se nuorempi setä syksyllä ja sitten kuoli vanhempi setä ja pojat kuoltiin siinä välillä nyt kun minä en aina niin muista pojat kuoltiin siinä välillä ja sitten sitten mitenkäs sitä sitten olikaan
sitten oli jo talosta väki vähennyt
sitten oli talosta jo sitten ja ja sitten isä toi toi minun entisen äitini sisaren siihen sillä ei ollut lapsia ja se oli tuossa Laukkasen Pekon sedän sedän mikä on tuossa oli tuossa minkä kanssa te silloin kävitte
aha aha
se oli sen kanssa naimisissa eikä heillä ollut yhtään lapsia ja se kuoli ja sitten hän meidän isä toi sen sitten toiseksi äidiksi se oli entisen äidin sisar ja sitten ei meitä enää ollutkaan siinä kuin hän ja sitten isäkin kuoli minä en muista miten seitsemänkymmentä kolmas vuosi se oli sitä kun kuoli mutta minä en muista mikä vuosiluku se oli minulla oli niin kuin seitsemästoista vuosi silloin kun hän kuoli ja sitten me jäätiin siihen sen Miina meni naimisiin jo isän eläessä ja sitten me jäätiin sen kanssa kahden kesken elettiin siinä ja sitten oli kolmekymmentäyksi vuosiluku kun hän kuoli se emintimä
vai niin
ja minä menin naimisiin jo hänen hän oli kaksikymmentäyksi minä menin vuosiluku niin hän kuoli kolmekymmentäyksi ja elettiin ja meillä oli jo tämä Veikko ja sitten oli vanhin tyttö on Loviisassa
vai niin
niin ne kaksi lasta oli
no minkälaisella paikalla se teidän talo oli siellä
se oli sellainen pikkuisen niin kuin korkeammalla siinä järven rannalla se vähän niin kuin kalliota siinä oli vähän ympärillä mutta ei oikein korkea kallio mutta kallio oli siinä rakennuksen allakin varmasti kun siinä oli sellaisia kallionmykkylöitä siinä pihassakin ja sitten rakennuksen päässä niin se tuota se varmasti oli siinä ja navetta oli ihan tarkkaan tehty kolmekymmentä metriä pitkä navetta niin se oli ihan mukulakivestä ja se oli kalliolla kun pohja oli kun otettiin sitä sitten niin että laitetaan siihen jotakin niin se oli ihan kalliosta otettiin ihan maa pois tarkkaan ja sitten laitettiin siihen lattia siihen navettaan niin siitä näki niin että se oli ihan ihan kalliolla se navetta
se oli luja perusta
luja perusta ja luja se olikin siinä oli toista metriä pitkät paksut seinät ihan sellaisesta mukulakivestä aina oli pantu siihen kun ulkoseinään sellainen tasaisempi niin että se oli aika tasainen se ulkoseinä ja sitä oli rapattu mm siinä oli yhteydessä sitten hevostallit ja kaikki ne oli kaiken ja päässä oli sellainen liiterikin vielä sekin oli kivestä niin että siinä oli tehty työtä siinä navetassa eikä millään sitten jo nyt kun meinattiin takaovia tehdä niin millään - tahtonut saada niitä ovia siihen ei - ei olisi seinä purkautunut millään ne oli kivimiehet hakkaamassa ja sanoi kyllä tämä on luja
oikein muuri
no se oli mene tiedä iankaikkinen sanoivat siellä sata vuotta se oli jo ollut siinä ja vielä ei ollut hajonnut ne
se oli tehty oikein kestävä
se oli tehty
no kun teillä oli pieni perhe niin siinähän oli mahdottomasti työtä kun piti siinä hoitaa ne maahommat kaikki
olihan sitä siinä työtä ei meillä niin suuri olihan se pinta-ala kuusikymmentä kuusi hehtaaria oli
isohan se oli
mutta tuota viljelysmaata ei ollut kuin sen kolmetoista hehtaaria oli nyt mutta meillä oli ennen maata kun minä nyt silloin isävainaa minulla oli kuudestoista vuosi kun isävainaa myi yhden palan se oli niin kuin Perämäeksi sanottiin niin se oli sitten sellainen niin että sinne oli neljä kilometriä matkaa minä kävin aina siellä paimenessa ja sitten hän myi niin että hän ostaa siitä lähempää vähän niin että - siinä ei ollut kuin sellaisen Puputin paikka mutta a hän kuolikin ja ei se jäikin ostamatta ja hän kerkesi sen Perämäen myydä ja sitten meille ei jäänyt kuin se kuusikymmentä ja meillä oli maata niin paljon meidän sedillä ja isällä kun heillä oli kaikilla tilat varustettu kun oli jo Lumivaaran puolellakin - maatila ja sitten oli taas siellä siellä siellä Lumivaaran puolella toisella puolella sellaiset pellot suuret ne mihin myytiin - joku Paakkinen oli siellä sellainen suuri paikka niin se osti sitten ne pellot kun ne tultiin vanhaksi he ei jaksaneet raataa enää ja sanoivat ei he käy vieraiden kanssa taistelemaan ne vaan myytiin kun ei toiset sedät ottaneet perhettä niin sitten myytiin pois se ja jätettiin vain sitten se mikä meillä oli nyt kuusikymmentäkuusi hehtaaria niin se - jäi sitten siihen ja sitä me sitten viljeltiin vierasta miestä pidettiin ja sillä viisiin elettiin sitten naiset siinä
no olikos siihen aikaan helppo saada semmoista miestä mikä pystyi töihin
kyllä sieltäkin aina sai naapureista kun sielläkin oli eihän ne kaikki olleet ne tilat niin suuria niin toisilla oli pienempiä sitten ne aina tultiin siihen avuksi kun ei ollut muita työhommia sielläkään sillä maatyöllä se piti ei siellä ollut mitään sellaista tehdasta eikä mitään ne kaikki elivät siitä maasta vain kenellä oli pienempi kenellä oli suurempi niin ei se sitten kyllä ne sai meillä - palvelija meillä oli aina vielä oli meillä oli sittenkin oli vaikka - minä otin siihen mieskin tuli niin sittenkin meillä oli renkipoika aina talvella mikä ajoi toista hevosta kun puut oltiin ja heinät etäällä siellä oli kuusi hehtaaria peltoa siellä edempänä ja ja sieltä ajettiin aina talvella heinät ja puut kotiin ja siellä oli metsät siinä rakennuksen ympärillä ei ollut kuin sellaista sellaista leppämetsää ja ja tuota vähän siinä oli metsää niin siellä ne oli vähän edempänä sitten sitten oli viidentoista kilometrin matkan päässä metsäpala viimeinen siellä Sortavalan tien varressa mikä tai Jaakkimaan meni ja Sortavalaan ja Kurkijoelle sen tien varressa oli ihan sitten meidän se viimeinen metsäpala siellä oli kaksikymmentäkaksi hehtaaria
no se ollut iso pala
niin olihan se
no metsä kasvoi hyvästi
no kasvoi siellä oli aika - pitkävartista metsää mutta meillä oli sitten siinä kaksikymmentäneljä hehtaaria oli siellä siinä mistä me siinä pellon luona kolme kilometriä meistä niin siellä oli - koivua parhaastaan koivua vain ja vähän oli kuusta ja ja mäntyä mutta koivua ne nyt - enimmäkseen kasvoivat ne metsät sitten me tuo - Jussi myi koivua sitten mahdottoman paksua murikkaa ei tahtonut saada millään halki myytiin kouluille ja sellaisille firmoille - haloksi tehtiin ei niitä - muuksi silloin ostettu meijereille ja sellaisille myytiin aina sitten niitä
no nyt ei haloksi pantaisi
a nyt ei taitaisi nyt sanotaan koivusta onkin kapellus kävi siellä silloin sielläkin niin näitä sellaisia visakoivun ostajia niistä maksettiin kauhean hyvä hinta miten se olikaan oliko se seitsemänkymmentäviisi penniä kilo silloin siellä kahtena - kesänä kävi syksykesänä siellä visakoivun ostaja
no kasvoikos siellä visakoivua
no kyllä siellä kasvoi sellaisia niistä kun naiset ennen niin - otettiin - vihta tuota vastoja tehtiin siellä sanottiin vastaksi täällä ne on vihdat niin ne tuota aina niistä otettiin niistä matalista koivuista aina ne vastakset niin liekö he siitä vai tullut se visakoivu sitten erikseen en minä sitä ymmärrä ne oli ne toiset koivut niin ne oli niin pientä tarria kun joka vuosi niistä otettiin vastakselle - lehdekset niin
no tunteekos sen visakoivun jo kun se kasvaa että tämä on visakoivu
no kyllä ne tuntevat kun ne sieltä käytiin etsimässä ja tällä sontakärryn lavalla sitten vietiin se mies vei ne poiskin sieltä sieltä metsästä niillä ne visakoivun palaset ne oli sellaista pölikkää vain ne varmasti tuntevat sitten
no te kerroitte että te jossakin kävitte paimenessa jokos sitä miten nuorena joutui paimeneen
voi kymmenvuotinen minä olin kun minun piti käydä kun oli myyty sieltä mistä minä sanoin kolmen kilometrin päästä se ne maat laitamaita oli myyty sieltä pois Lumivaaran puolelle yhdelle Ovaskalle niin minä kävin sieltä sitten sitten oli jo tehty sillä lailla niin että kuusi kuusi kesää sai vielä lehmiä laiduntaa siinä metsälaitumella ja minä sitten kävin sieltä lehmiä etsimässä erään kerrankin tulin pois enkä löytänytkään lehmät oli menneet vieraalle puolelle - särkeneet aidan ja ja tulin kotiin ja itkin niin että ei löytynytkään lehmiä ja sitten lähti aikaihminen toiseksi ja sieltä löytyi sitten he sieltä Huhtervun puolelta lehmät niin se siitä asti piti olla ja aina syksyt paimennettiin pelloilla ei ollut aitoja eikä sitten pidetty vielä lieassa ja sitten - aina joka syksy ja oikein monta kertaa meinasi sitten siellä oli pitkä aika sitten älä lähde lehmien takaa mihinkään kun siellä oli syysviljaa sitten oli vieraat rajat ei ollut aitoja jossakin kohdalla sitten oli vieraalla rajalla vähän aitaa niin aina ole siinä lehmien ääressä istu vain eikä silloin ollut vielä halua käsityön teosta eikä mistään se vain piti istua siinä jotakin paperilappua katsot sitten missä oli missä oli jotakin kuvia ja kirjoituksia niin minä sanon kun nykyään lapset saavat niin olla helpolla ei huoli käydä paimenessa kun ennen piti se oli se - paimenessa käynti niin se oli koko rasitus siellä lapsille meidänkin nämä niin jo niin tämä poikakin jo oli seitsenvuotinen niin se vanhempi tyttö ei hirvinnyt lähteä kun - se oli niin kuin kymmenvuotinen yksinään niin hän sanoi niin jotta lähde sinäkin Veikko toiseksi niin jotta sitten tämä oli niin väsynyt kun tuli pois kun kolme kilometriä oli matkaa kun aamusillakin piti ajaa jo kuuden aikaan ajamaan se ihan se ihan oli jo tuota sellainen rasittunut niin että ei jaksanut enää syödäkään kun lepäsi
sen piti olla liikkeessäkin aina
aina liikkeessä tämä kun vaikka sanottiin päivällä saa levätä eihän päivällä lapsetkaan lepää se piti mennä kun ei ollut - enempää aina piti sitten pitää vierasta paimenta sitten kun sai omat lapset sitten ei enää vierasta pidetty
no sattuiko siellä paimenessa mitään
no ei nämä ei meillä mitään sen ei käärmeetkään purreet eikä mitkään sellaisia sattunut niin että aina ne tultiin ei heille mitään kommellusta - eräänä iltana oli niin että ei löytäneet lehmiä ja minun piti siitä lähteä niitä sitten sen perästä ottamaan niitä lehmiä pois kun se oli ka ka ne lehmät oli menneet siihen Kesvalahden puolelle siihen - Kaartisen hakaan Kaartisenhaka oli siinä vierellä niin ne oli menneet siihen ja särkeneet aitaa ja kun ei joka paikassa ollut niin enää ne uudet ne aidat ja sitten sieltä minä ne löysin ne kun minä olin niitä oppinut enemmän etsimään niin minun piti löytää sitten
vai niin no olikos siellä paljon käärmeitä kun te sanoitte
voi voi siellä oli niin että minä kun me mentiin silloin Karjalaan kun välisodan aikana niin kun niitettiin yksi sarka sieltä justiin sieltä Salolla sanottiin sitä niin Riuksilta se oli oikein niin yksi sarka niitettiin niin kuusi hyvä ihme näin sillä saralla ja minä panin jo niin pitkät Jussin saappaat niin että ihan polvia myöten sellaista oikein paksua nahkaa ne varretkin ja terät ja panin sellaiset jalkaan niin että eivät syö kinttuja ja voi hyvä ihme siellä oli niitä mutta oli sielläkin venäläinenkin raatanut kun oli kahdesti ajettu niittokoneella sitten samasta sarasta ne oli jääneet niin kuin siihen ja ne oli niin kuin olleet haravakoneen karheilla sellaiset mutta ei enempää sitten ainakaan tuntunut niin että siinä oli niin kuin vanhaa heinääkin niin kyllä niitä siellä oli joka kallion nenässä kun se oli sellaista Laatokan rannat oltiin niin kallioista ja kivikkoista niin siellä oli kyllä minua on käärme purrutkin tuohon kinttuun mutta minä olin silloin kuudes vuosi niin me mentiin marjaan ja minä oli sisareni kanssa ja hän sanoi mene sinä tuolle toiselle puolelle sellainen iso kivi oli niin että siellä oli tietysti en minä muista niin että olisinko minä nähnytkään sitä mutta minä tietysti kävin huutamaan ja ja hän alkoi ja otti käsipuolesta kiinni ja ala juoksuttaa minua kotiin ja sitten
jalkaankos se
jalkaan ihan tuohon paksuun lihakseen ja se oli ja sitten oli selkäkin niin jäykkä niin että minä en tahtonut ei päästä istumaankaan siitä kun minä loioin siinä isävainaa kävi lääkärissä ja hän toi sieltä lääkkeitä ja ja sitten hän alkoi vain minä itkin varmasti ja sitten tuli yksi naapurin nainen sieltä ja pantiin turve siihen sen minä muistan aina niin että auttoiko hän sitten sekään mitään mutta se oli sitä vanhaa vanhaa käärmeenpuremalääkettä se turve
no kuinka kauan se oli kipeänä se
no olin minä - monta päivää sillä lailla niin että ei yhtään päässyt näin tuosta pitkältään se kaikki kangisti tämän selänkin sellaiseksi niin että ei päässyt istumaan ja sitten se vähän kerrassa parani ja mutta varmasti sitä pakotti kun minä itkin silloin sen iltaa ihan kun se tuli niin
vai niin no marjassa kävitte kovasti
marjassa marjassa me käytiin siellä käytiin yhden kerran käytiin täällä Saareksilla asti on kolmekymmentä viisi kilometriä tai neljäkymmentä siinä maissa sinne ajettiin marjaan hevosen kanssa ja ja se oli siellä toisiakin kun oli ollut siinä Nousiais Niilossa siellä - metsiköillä neljäkymmentä hevostakin oli yhtenä yönä ollut yötä marjamiehiä ja sitten me käytiin siellä meren saarissa ja niemellä siellä Laatokan saarissa ja niemellä ja konsa ei ollut siellä omilla omissa metsissä niin sitten käytiin siellä merellä marjassa
no mitäs sitten
puolukkaa ja mustikkaa ja
a mustikkaa
mustikkaa mustikkaa käytiin sitten omista metsistä meillä oli siellä tuota Salolla niin siellä oli oikein mustikkametsät siellä oli niin mustikkaa joka vuosi melkein
no mitäs sieltä Saareksilta sitten
a sieltä puolukka käytiin puolukkaa sieltä kun puolukkaa ei ollut rantapuolella missään ja eikä merellä niin sitten käytiin sieltä siellä oli hakatut metsät ja ja ja niin siellä oli sitten puolukkaa niin kauheasti mekin saatiin toista säkkiä sieltä sitten
vai niin vai niin no vieläkös sitä muuta marjaa kerättiin
no en minä muuta marjaa niin kuin mustikoita ja meillä oli sitten meillä oli puutarha laitettu siihen siinä oli toistasataa pehkoa siitä me saatiin sitten muut marjat omenaa omenaa laitettiin siihen omenapuita ja - marjoja oli ja kirsikkapuita niistä saatiin sitten kirsikkaa myytiinkin yhteen aikaan vietiin Lahdenpohjan torilla kun ei sinne muuanne ostettu kun torilla niitä myytiin aina sitten
no mitäs ruokaa niistä tehtiin
a melkein me tehtiin soppaa ja ja Karjalassa tehtiin ennen sitä mämmiä uunimämmiä sellaista
milläs viisiin sitä tehtiin
se tuota pantiin sellainen ei nyt ole oikein kuuma niin että sellainen niin että jauhot palavat sellainen lämmin vesi ja siihen pantiin ruisjauhot ja se pidettiin sitten hellalla piti olla tulta se sitten se imettyi siinä ja se se sellaiseksi ruskeaksi ja sitten siihen - se kun oli imettynyt ruskeaksi sitten siihen lisättiin aina vähän - kuumaa vettä ja lisättiin ja sitten pantiin uuniin ja siihen pantiin marjaa ja kuka pani sokeria kuka ei se kun sitten uunissa paistui se oli niin kauhean hyvää sillä lailla sellainen ja karjalanpaistiahan siellä tehtiin meillä talvella kun lämpisi tupa joka - päivä niin sitten karjalan paistia melkein joka päivähän se pantiin lihaa ja perunaruokaa ja sellaista ohraryynistä tehtiin - rieskahuttua sanottiin
no minkäslaista
siihen pantiin rasvaa ja vettä ja suolaa ja se kun hautui siellä kannen alla ruskeaksi niin a se oli hyvä syödä se oli niin sitten jo pehmeät' ryynit ja ja sitten oli naisilla helppo kun tehtiin uuniin ruokaa niin ei huolinut aina keittää se se oli se yksi hyvä puoli mutta kyllähän ne kovat sulamaan on ne uuniruoat minä olen sitä mieltä ne oli niin se oli niin kuin lihapaistikin niin se viimeksi niin se heikkovatsaisille niin se on kovaa ruokaa se on - liian rasvaista nyt ei enää sitten ihmiset sitä niin paljon siedä syödä sitä karjalanpaistia
no piirasta tehtiin kovasti
ja piirasta joka lauantai ei monta jäänyt monta lauantaita jäänyt ei piirasta tehty
no mitäs oli
piirasta ja pullaa ja sellaista leivottiin ensin ei pullaa leivottu kuin sellaisiksi juhlapäiviksi kun se oli ostettu ostamalla se jauho mutta nykyään sitten kun jo kasvatettiin ja sai myllyjä niin että missä sai sitten jauhoksi niin nyt sitten paistettiin joka pyhäksi ja sitä oli aina pullaa mutta ennen kun se ostojauho oli niin ei siellä joka pyhäksi paistettu se paistettiin vain piirasta ja
mitäs piirasta sitä tehtiin
a ryynipiirasta me tehtiin enimmäksieen ja perunapiirasta ja
onkos niissä kuoret samanlaista molemmissa
samanlainen samaan kuoreen tehtiin monessakin talossa tehtiin niin jos ei kuka syönyt ryynipiirasta sitten se söi perunapiirasta sitä piti paistaa kahdenlaista tehdä kahdenlaista sydäntä sitten se kahdenlaista piirasta kuka söi mitäkin sitten
minkälaiseksi se piirasuuni pitää lämmittää
se pitäisi lämmittää sellaiseksi oikein kovasti niin ne paistuvat - jos ne paistuvat niin ne tulevat sellaiset vähän sellaiset sitkeät niin jotta mutta se kun piiras paistuu sillä lailla puoliäkäiseen niin että ei oikein nyt niin että palaa heti mutta sellainen tavallinen hyvä lämmin pitää olla niin että se paistuu sitten ja tulee sitten kun voidetaan sitten se on pehmyt ja hyvä
millä se voidetaan
sellaisella voita pantu ja ennen kun Karjalassa kun oli kermameijerit niin sitten kun kotona kermaa niin kermaa pantiin ja sitten siihen vielä vähän voita ja sillä voidettiin mutta täällä ei ole kermaa - minä - täällä täytyy vain panna maitoa ja siihen panna voita paksulti mm - sellainen
no mitenkäs monta kertaa päivässä sitä syötiin
a kolme kertaa ei saanut yhtään jäädä niin että ei kolmea kertaa minun se mies oli sellainen ja se aamusella jo kun nousi viiden aikaan hän keitti jo aamuteetä ja hän söi siinä jo kun ei ollut ennen niin söi leipää ja voita pani ja sitten jo kahdeksan aikaan piti olla taas se aamunen siinä perunaa ja kastiketta ja milloin mitäkin niin ja sitten taas yhden aikaan jo ja niin eihän se ei meikäläisellä talolla ollut niin näet se nyt justiin minuutilla kun ei ollut vierasta työväkeä sellaista niin että olisi pitänyt niin minuutillaan silloin toista oli sitä vierasta ja jos oli niin kun kun meidänkin lapset oli pienet niin aina pidettiin kesällä sitten sellaista joku nais tyttö oli siinä niin jotta mikä sitten lehmiä ajeli ja lypsi lehmiä ja kaikkia töitä teki sellainen oikein aikaihminen - niin ei ne olleet niin nuukat niin että niille piti justiin ne sillä minuutilla ne tuota niin kun - täällä monessakin ja sellaisessa missä on ihan vierasta työvoima niin niillä on ihan ja köksät ja sellaista ihan minuutilleen se ruokakin mutta eihän siellä ollut niin kun enimmäkseen oma väki oli niin
no minkäs nimellisiä ne oli ne ruokakerrat mikä se aamulla ensimmäinen
se se oli se oli murkina ennen sanottiin ja sitten
kello kahdeksan aikaan
niin se oli murkina ja sitten oli päivällinen ja
vai oliko se puolipäinen
puolipäivällinen
puolipäinen
niin puolipäinenhän se oli ja sitten oli taas iltanen
aha sillä viisiin
iltanenhan se oli niin
no mitä sitä juotiin
juotiin kahvia meidän minun mieheni joi vettä aina ei muuta mutta me juotiin kahvia aina ja kahvia meillä oli juotu mikäli minä muistan niin aina kahvia juotu
sanottiinkos sitä ennen kohviksi
kohvina se on nytkin vielä ei meiltä minulta muutu tämä minulla on täälläkin minä kohviksi sanon minä ajattelin niin että mitäs minä tästä enää käyn muuttamaan niin että välttää tämä kohvi ja aina täällä nauretaankin niin että karjalaiset juovat kohvia
vai niin niin niin
niin kohvihan se oli
no olikos pidoissa mitään erikoisia ruokia
no en minä a niin muista muuta kuin se karjalanpaisti ja jotakin laatikoita oli ja kalakeittoa ja sitten siihen oli silliä ja ja ja perunaa ja niin että en minä oikein muista niin että ei siellä silloin ollut mitään laatikoita minkä oli lanttulaatikkoa ja sellaisia maksalaatikoita ja mutta se karjalanpaisti se oli siellä pääasia että sitä kannettiin niin jotta se piti olla neljä viisikymmentä ruukkua sitä aina
no mistäs te
ja sitten on puuro ja soppa ne ne oltiin sitten aina päällysruokaa kalaa sieltä monetkin tuotiin sieltä Kalksalosta ne pyysivät Laatokalta ja sitten sieltä käytiin kalaa ottamassa useittain pitoihin keitettiin kalakeitto
oliko Ihojärvi kalainen järvi
no - ei se niin mutta kyllä sieltäkin sai kalaa keväälläkin kun pyydettiin ei meillä ollut yhtenä keväänä meillä oli viisi rysää mutta ei niillä paljon saanut kun ne oli niin huonosti pantu vanteille ne sanoivat ja sitten meidän myytiin ei saanut kuin muutaman kalan niillä siellä oli niin kauheasti niitä kalanpyytäjiä se järvi oli ihan ympäriinsä rysää täynnä meillä ei ollut kuin katiskoita ja sitten oli kaksi katiskaa ja sitten niillä pyydettiin kyllä siellä niitä pyytäjiä oli kalanpyytäjiä ja ainahan ne saatiinkin omiksi tarpeikseen ainakin
niin mitenkäs pitkä matka Ihojärveltä oli kirkolle
viisitoista kilometriä sanoivat sen niin että viisitoista kilometriä oli sieltä aika pitkä matka
niin no mitenkäs sieltä sitten kirkossa käytiin kun -
a sieltä käytiin kirkossa niin että ennen vanhat ihmiset niin käytiin niin useaan niin että minä - meidänkin minun se äitipuoleni niin useana lauantaina lähti jo ja käveli kirkolle sen viisitoista kilometriä ja oli yötä siellä ja sitten tuli toisena päivänä pois sitten mentiin ottamaan useittain sitten sunnuntaiaamuna sieltä pois mutta kävelemällä meni otti kengät - tuohon pani nauhoista kiinni tuolla lailla ja käteen ja vähän evästä pussiin ja ja lähti kävelemään paljain jaloin kun paljain jaloin oli sitten kevyt kävellä
eikä kengät kuluneet
ei kengät kuluneet ja minä en ei nykyiset ihmiset siedä enää tuossakin on tuollaisella hiekkatiellä kävellä hiekkatiehän se oli siinä kirkollekin sieltä vaikka ensittäin meni - suoraan mentiin sellaisia niin kuin jalkapolkuihin niin ne ei olleet hiekkaiset mutta sitten piti mennä viimeksi niin enempi matkaahan se piti mennä sitä hiekkatietä niin että kyllä se oli hankalaa nyt ei kukkaan lähtisi kävelemään ja tässä on kauppa niin ei kukaan lähtisi kaupallekaan se pitäisi olla auto alla tai mm niin että se on niin
maailma muuttunut
maailma muuttunut voi voi viisitoista kilometriä sitä ei kukaan lähtisi nyt - kävelemään se ei ollut ennen mikään kun se lähdettiin sieltä ja ja minäkin olin nuori tyttö niin lähdettiin aamulla kirkkoonkin kun oli mikä juhla niin käveltiin vähän aikaisemmin me lähdettiin ja käveltiin kirkolle
montako tuntia siihen meni
no en minä laskettu milloinkaan kun ei ollut kelloa mistä katsoa oikein niin vaan kirkolla aina oltiin ennen kirkonmenoa jo
no sitten kun sota tuli niin sittenhän te jouduitte pitkälle matkalle
a sitten jouduttiin pitkälle matkalle
no mitenkäs te te tuota saittekos te silloin talvisota kun loppui niin kaikki mukaan mitä
ei me kaikki saatu niitä vietiin tiepuoleen ja sinnehän niitä jäi koeteltiin parhaimpia vaatteita ottaa ja ja sitten - elukat elukat ja elukoitakin jäi sellaiset kaksi vuotista vasikkaa jäi ja lampaat ja ja kanat ne jäätiin sinne pojat oli tappaneet tämä Veikko oli sellainen neljätoistavuotinen ja sitten minun
silloin kun sota syttyi
niin sitten minun sisareni poika hän oli hän oli tuota seitsemästoista vuosi sillä niin se oli sitten toisena ja he lähtivät sitten hevosten kanssa kun meidän Jussi oli täällä sotaväessä hän oli sodassa vielä hän oli niin kuin vanhimpia ikäluokkia mitä otettiinkaan yhdeksänkymmentäseitsemän syntynyt
ja hän joutui sotaan
niin hän joutui se oli - vanhin ikäluokka mikä otettiin ja se oli täällä missä hän sanoi Vaasan ympärillä täällä olleen kun he lähdettiin me lähdettiin sieltä niin lehmät se vanhin tyttö lähti lehmien kanssa kun lehmät koko kylästä yhtä aikaahan ne kaikki pölläytettiin sinne ja niitä mikä mihinkin niitä meni hän sanoi niin että ei hän Elisenvaarassa enää yhtään nähnyt omaa lehmää tietäähän niitä oli monta kymmentä tuhatta lehmää niin sanottiin seitsemän miten se seitsemäntuhattako niitä Kurkijoen pitäjästäkin oli siellä Parikkalassa niin tuo
mihinkäs päin te sitten menitte
a me me meidät vietiin tänne me mentiin tähän mikä se oli - älä Pieksämäelle vai minä en nyt muista mikä
niin mitenkäs te milläs te sinne
a se oli junassa junassa Elisenvaaraan me mentiin linja-autolla ja linja-autolla Kurkijoelle siitä palokunnan talolta lähdettiin ja sitten siitä mentiin Elisenvaaraan Elisenvaarasta käytiin junaan ja junalla sitten se oli jo näehän rauhan aika kun me lähdettiin silloin oli jo välirauha
niin oli niin oli
kun me oltiin lähdöllä niin kun evakoksi meidät ja me ajettiin Räihävaaraan Pekkasen Mattia Pekkasen Matti oli siinä pihassa ja huusi tulkaa sisään tulkaa sisään nyt tulee rauhanehdot niin että jos ei - tarvitsekaan teidänkään lähteä pääsette kotiin takaisin ja me mentiin sinne sisään ja yhdentoista aikaan luettiin ne rauhanehdot ja sitten se oli lähdettävä sitten me mentiin kotiin takaisin ja sitten käytiin pakkaamaan tavaroita mitä oli ei meillä siinä kuormissa ollut kuin vähän vaatetta mitä evakkoaikana vähän tarvitaan ja sitten lähdettiin oikein sieltä sitten toisena - perjantaina se oli keskiviikkona kun me mentiin sinne evakoksi meinattiin mennä kun minulla oli tuo nuori tyttö se oli kolmevuotinen niin se piti ne lapset piti viedä pois
ai niin nuori
niin niin sitten mentiin kotiin takaisin ja sitten lähdettiin sitten käytiin ne pojat käytiin kirkolla meidät viemässä hevosella ja sitten siitä mentiin linja-autolla Elisenvaaraan ja Elisenvaarasta käytiin ja vietiin tähän Pieksämäelle sinne - siihen mikä se oli nyt se mikä koulu se nyt oli karjanhoitokoulu siinä me oltiin kaksi vuorokautta ja sitten siitä piti käydä junaan ja sitten mentiin tänne sinne vietiin sinne pohjoiseen meitä yli likelle tuhat kurkijokelaistakin vietiin Rovaniemeä myöten ja me jäätiin Simoon ja niitä - jätettiin Kemiin ja Rovaniemelle vietiin viimeisiä
sinne asti
niin kun tuota kun ei ollut sijoituspaikkoja sanoivat niin että ei ollut mihin sijoittaa tänne sellaista väkijoukkoa ja täälläkin täälläkin Alastarolla täällä oli jo muolaalaiset ja ne mitkä oli jo joutuneet silloin kun sota alkoi pois niin sitten taas yhtenä iltana niin ei kuin kaksi viikkoa saatiin siellä olla sitten tuli sanottiin nyt kurkijokelaiset pois niin että jaakkimalaiset tulevat jaakkimalaiset tultiin jo siellä meidän ollessa sinne ja me yhdessä talossa sen talon poika pojan rakennukset oli siellä ja se oli itse sodassa ne oli tyhjät ja me käytiin siellä katsomassa jo niitä jaakkimalaisia oli seitsemäntoista henkeä - yhtä perhettä siinä oli miniää ja ja tyttöjä ja anoppeja ja kaikkia samaa perhettä Paikjärvestä oltiin ja sitten me lähdettiin sieltä pois ja sitten tuotiin Petäjävedelle Petäjäveden kirkossa oltiin päivä ja sitten siitä jaettiin niihin taloihin ja sitten meidät vietiin sinne oli sellainen Haukkala-niminen talo sinne meitä oli - viisi henkeä minun meidän naapurin emäntä oli Torvisen Mari tyttärineen ja minä tyttärineni ja sitten oli yksi mikä se nyt on Kuokkanen sellainen vanha emäntä se oli yksinään niin sitten meidät sinne käytiin ottamassa se oli niin kuin Petäjäveden asemalta kolmetoista kilometriä oikein iso talo ei siellä ollut - entisiä karjalaisia yhtään eikä siirtolaisia siinä oli niin iso pirtti ja ja puhdas ja ja siisti kaikin puolin laitettu siistiksi se pirtti siinä oltiin kolme viikkoa ja sitten me sieltä kun meidän hevoset ja ja - pojat oltiin täällä Karstulassa ja millään ei olisi meitä laskettu Karstulaan ei olisi annettu passia ja sitten sieltä Petäjäveden asemalta niin että päästä sinne ja ja sitten tämä Tukian Jussi sattui siihen justiin - Petäjäveden asemalle siihen taas siihen -- poliisikonttori mistä niitä annettiin niitä lupalappuja niin hän sanoi anna menevät kuka mihin haluaa mitäs näistä on - minä sanoin kun siellä on meidän hevoset ja siellä oli kaikki meidän kylyys siellä Karstulassa ja sata kilometriä oli Jyväskylästä ei ollut mitään muuta kuin linja-auto linja-autolla kuljettiin niin siellä oltiin sitten - toiseen kesään asti ja sitten tuli sitten meidät tuotiin taas tänne niin että täällä on sijoituspaikat Alastarolla ja sittenhän me tultiin tänne taas - sitten tuotiin Myllymäkeen sinne oli niin kuin kuusikymmentä kilometriä sanoivat Karstulasta siellä sinne tuotiin autoilla ja sitten junalla tuotiin siitä edelleen ja tänne
mihinkäs paikkoihin te täällä silloin jouduitte
me joutuu tuohon Jussilaan tuotiin tuossa on sellainen everstin talo se oli se eversti sotasovassa silloinkin tai jo se silloin oli sitten kotiin päässyt kun se oli se välirauha tullut mutta kun me tänne tultiin
no kauankos te
ja sitten sitten me oltiin tässä Jussilassa se kesä vain ja a sitten nehän kun me kuudes päivä toukokuuta tultiin tänne niin sitten ennen juhannusta miehet joutuivat tänne reserviin täällä ensin ne pidettiin täällä Alastaron koululla ja sitten vähän kerrassa vietiin sinne rintamille alkoi se suurhyökkays siellä Kannaksella ja siellä niin
eihän teidän mies enää joutunut
ei hän oli jo työryhmässä jo mutta se oli siellä hän oli siellä Syvärissä siellä työryhmässä siellä se oli ja minä me kun tultiin Tampereelta tänne Loimaalle niin sitten siinä oli sellainen viipurilainen rouva ja joku sotaherra se oli niin kuin en minä sitten katsonut niin että mikä hän oli arvoltaan mutta joku suurempi sotaherra se oli kun sitten ne haastoivat siinä keskenään ja minäkin niin kuin vähän kuuntelin sanoi niin jotta se sotaherra sanoi niin jotta se pika-asutus päättyy elokuussa Kannaksella sen sen minä aina muistin kun se sanoi niin että elokuussa Kannaksella päättyy
mihin aikaan se sanoi niin
se tuota niin kuin se oli silloin kun me tultiin tänne toukokuussa
vai niin
toukokuussa se sen rouvan kanssa haasteli ne oli minun takanani tuossa takapenkissä ja ja ne siksi kovaa puhuivat niin että minä - enhän minä niin huonokuuloinen ollut vaan kuitenkin minä kuulin kun ne sanoivat se sanoi se eversti vai mikä hän oli hän arvoltaan se herra niin se päättyy pika-asutus päättyy Kannaksella niin että ei sitä enää huoli täällä tehdä ja niinhän sitä kyllä täälläkin vähän niitä maita otettiin mutta se oli vain sellaista niin jotta näitä karjalaisia niin kuin pidettiin siinä toivossa niin että eivät käyneet enempää hätäilemään niin että kun se - niillä oli meininki jatkosotaa pitää niin vähän niitä annettiin jotkut saatiin mutta ei täällä Alastarolla vielä mitään muuta kuin tuolla Virttaalla niitä vähän ne muutama tila sieltä annettiin vuokramaita ne ottivat täältä ja ja sitten me syksyllä lähdettiin tästä ja Jussi meidän oli siellä Syvärillä ja se pääsi sitten sen verran niin jotta sitten muutti minä lähdin tämän pienen tytön kanssa sinne ja vanhempi tyttö oli sotaväessä siellä esikunnassa siellä lottatehtävissä
Kurkijoella
ei se Kurkijoella ollut se oli täällä missäs se nyt oli täällä minä en nyt muista mikä paikka se oli täällä yhtään en muista nyt sitä mikä paikka täällä jossakin se oli ei se ei se siellä Syvärille päin ei se ollut mutta se oli täällä oikein täällä vanhan Suomen alueella jossakin mutta nyt minä en muista mikä paikka se oli missä hän oli ja se kävi sitten sekin tuli kesäksi sitten kotiin ja ja
no mihinkäs aikaan syksyllä te sitten pääsitte sinne Ihojärvelle
a me päästiin kuudes päivä joulukuuta justiin lähdettiin täältä ja sitten oli kahdestoista päivä kun me mentiin me tuota täältä sitten minä vein lehmän ja - tuosta Jussilasta annettiin possu meille lahjaksi ja toinen possu oli sitten se oli syötetty valmiiksi sellainen likelle satakiloinen se sitten myytiin hyvin halvalla ja se pantiin lihat pyttyyn sitten lähtiessä hyvä oli lähteä kun oli marjaa pytty ja lihaa ja jauhoa taas talosta myytiin ja ja vehnäjauhoa sekä leipäjauhoa ruisjauhoa ja kakkujauhoa ja niin kuin täällä sanotaan kakkujauho kaikki ruokameiningit sitten täältä vietiin ja sitten me mentiin kotiin kylmä talohan siellä oli siinä oli meillä ollut niin kuin sen esikunta armeija esikunta kun siellä oli kaikki sellaiset kaapit isot kaapit niissä oli lasiset ovet kaikki ja puhelin oli vedetty ei meillä ennen ollut puhelinta puhelin oli vedetty kirkolta sinne ihan seinään ja sitten sanoivat se oli niin siisti se kun mentiin nämä siivoojaryhmät niin että se oli siisti se talo kun niin että ei ollut paljon sellaista rutkaa niin kuin monessa talossa sanoi että oli niitä huonoa vaatetta niin kauheasti kun poltettiin sitä niin ja siihen oli pihalle tehty kunniaportti sellainen lankuista oikein korkea punainen ja sitten oli tuossa keskellä korkeampi siihen oli pantu kolme ristiä siihen ja sitten näissä laidoissa oli kaksi ristiä sellainen ja sitten siitä välitse ajettiin niin kun ei saanut otetuksi valokuvaa siitä kun käytiin heinää ajamaan sitten piti ottaa pois niin että ei mahtunut heinäkuorma siihen kun se oli ei ollut niin paljon korkea niin tai tuota leveä niin että olisi - siitä olisi vain pienellä kuormalla päästy
vai niin no joku erikoinen paikkahan se on ollut
oli se he sanoivat niin että se on esikunta kun ei siellä - puhelimia mihinkään ollut ja sitten ne herrat käytiin kyselemässä niin että otetaankos näet puhelin meidän edelleen ja ei Jussi sitten ottanut sitten ne valtion miehet ne langat käytiin ottamassa pois ei siinä ole sitä konetta enää ollut sen ne oli ottaneet pois lähtiessään mutta langat oli seinässä
no teidän talo oli sitten hyvästi säilynyt
oli se hyvästi säilynyt muuta kuin tuossa kun oli niin kuin minä sanoin mikä heillä lie sellainen kun tuosta kammarin oven pielestä oli sitä paksua Enson pahvia pantu niin siitä oli otettu niin kuin metrinen lämpsä pois ja sitten joku sanoi niin että kun siitä menee paljon vuokraa jos on hyvin laitettu talo niin että siinä pitää olla jotakin niin että ei ole oikein hyvästi niin sitten - vähän menee vuokraa muka niin siitä oli sellainen ja muutama ikkuna oli särkynyt mutta ei - ne oli niin pientä
niin niin no te pääsitte sitten sinne
me päästiin
lämpimään asumaan
me päästiin asumaan siitäkin löytyi sieltä vielä muutama setti halkoakin sieltä metsästä valmis meidän tekemiä halkoja entuudestaan kävi Jussi sieltä kävi ottamassa ja sitten purettiin rannassa oli sellainen pieni heinälato hirrestä se purettiin ja siitä saatiin lisää puuta ja kun uuni täytyi lämmittää leipäuunia ei ne tällä hellalla tulleet yhtään lämpimäksi leipäuuni kun pantiin lämpimäksi niin sitten tarkeni olla tämä Veikko oli Iiässässä silloin täällä Kurkijoella kirkolla Iiässän pojissa se jo lähti täältä silloin syyskuussa vietiin näitä keskenkasvuisia poikia sinne
vai niin no mitenkäs ruoka riitti sitten
no a kyllä meille riitti kun me me vietiin täältä kolmekymmentä säkkiä perunaa ja possut ja meillä oli kymmenen säkkiä kauraa ja ja tässä kun Jussilan niin kuin vuokramaa annettiin sellainen ei se paljon kauraakaan kasvanut kun se oli se vain harattiin ja ja sitten kylvettiin siihen se oli niin lyhyttä ja pientä mitäs kun näet paljon on maata niin silloin ei saanut apulantaa yhtään mistään ja kuiva kesä niin kuiva niin jotta niin ei ne kasvaneet paljon mitään se parahiksi vain siihen koneen terään täytteeksi siitä
se oli se kesä neljäkymmentäkaksi
neljäkymmentä neljäkymmentäyksihän se oli älähän mikäs niin oli se oli kauhean kuiva kesä
no mitenkäs ensimmäinen kesä siellä sitten
a siellä oli sellaista niin että sitten kun sieltä valtiolta saatiin siemenet kun ei niin se tuota ne joutuivat niin myöhään maat oli kyntämättä ne olisi pitänyt kyntää kun ei syksyllä kun ei siellä ollut kuin työryhmiä ketkä oltiin niin kuin missä talossa oli mies siellä syksyllä jo niin ne kyntivät niitä maita ja samoilla hevosilla mutta ei meillä ollut ketään ja sitten ennen kuin ne kynnettiin sitten käytiin riihellä niin ei kerinnyt syksyllä Salollakin niin ne vain tuota ei kerinneet valmiiksi sieltä tuli hyvin huono - sato niin että ei ole oikein kaikkia olisi kehdannut puida niin että öljyä meni enemmän kun mitä sai niistä hyötyä niin vähän se hallat tuli aikaiseen ja neljäkymmentäkaksi ja sitten ne kylmivät niin että ne ei kerinneet sitten valmistua
no entäs muut kesät sitten
a muut kesät sitten tuli aika hyvät jo kun oli maat kynnetty ja päästy päästiin sitten jo oikein töihin ajoissa eikä ollut hevosia sitten no meidän oli sitten meidän Savolaisten kanssa porukkaa pantiin sitä sitä viljaa kun meillä oli yksi hevonen täältä - hän kävi ostamassa ja sitten Savolaisten hevosen kanssa toisena pantiin niitä - sitten sitä tuli ja hevosilla kävi niin hitaasti vaan sitten kun päästiin aiemmin sinne töihin niin sitten se kävi neljäkymmentäkaksi niin sitten saatiin jo vehnää ja ja kaikkea viljaa sieltä
no entäs kun jouduitte sitten pois lähtemään neljäkymmentäneljä
no a - se sinne jäätiin viljat sitten siellä - leikattiin viljoja leikattiin viljoja taloissa ja sitten siinä oli meidänkin puimakoneet oli siellä riihen luona ja kuka leikkasi se vedätti kuorman kanssa samassa sinne ja taas puitiin ja ihmeelliset läjät olkia oli siellä ja puitiin sitten siinä porukassa mikäli sai leikatuksi rukiita ja sitten vietiin Elisenvaaraan ne auto tuli ottamaan ja vietiin niitä tänne Elisenvaaraan ja ja ne sen sinä tuoreena ne meni niin että oliko heistä mitään hyvää kenellekään sota-aika vielä niin niin eihän niin kuka niitä kuivasi sitten sillä lailla sellaisia viljamääriä sieltä tuotiin ihan rukiita ja rukiita ja sellaista kauraahan sitten kaurathan sinne jäätiin sitten meidänkin sen verran puitiin niin että - neljä vai viisi säkkiä otettiin kärryyn hevosen kärryyn niin kun toinen hevonen oli sellainen ja se oli kolmas vuosi niin se oli niin heikko niin että ei silloin saanut paljon panna kuormaa se oli kaksivuotinen vasta niin sitten silloinkin jo jo siellä karjaa oli karja lähdettiin ennempää se oli neljäs päivä syyskuuta kun karja lähti sieltä tuossa kirkolla oltiin justiin silloin edellisenä pyhänä silloin pyhänä silloin sanottiin niin että huomenna pitää lähteä karjan se Pusa siellä sanoi niin että nyt on taas hän ilmoittaa surullisen uutisen niin jotta nyt on meidän lähdettävä taas ja sitten huomenna lähtivät karjat sieltä ja lapset ja vanhat ja sitten vasta me sitten vasta käytiin niin kuin viljoja puimaan ja kaikkia sellaisia ja kun sai karjat pois niin että saisi viljaa mitä enemmän mukaan tänne ja kyllä ne ne sitten saatiin sieltä vaan minä en tiedä niin jotta miten niille viljoille sitten kävi kun tuoreena meni - leikattiin ja sitten samassa puitiin ja taas lähdettiin viemään sinne se oli huonoa se oli karja meidänkin sitten Kurikassa oli karja jo kun me tultiin sinne niin se tyttö mikä meillä oli niitä työryhmätyttöjä kun työpalvelutyttöjä Helsingistä ja sieltä oli tämä oli meidän tyttö oli Salmista niin se lähtikin lehmien kanssa ja se toi lehmät ja suuri emakko oli ja toi Kurikkaan ja siihen taloon vielä ja se emäntä sanoi ei ei he tuota viekää sanoi - muualle [!] sanoi se tyttö sanoi sitten niin jotta se emäntä sanoi ei heillä olisi tilaakaan lehmille kun heillä on niin niin no eihän hän osaa näitä sanoi kun nämä on vieraat lehmät hänellä mihinkään panna niin että johonkin hänen pitää nämä kun mihin on määrätään sieltä niin tuoda ja sitten ne pidettiin ja eihän sitten myytiin niitä eihän meille jäänyt kuin kaksi lehmää siinä ja sitten niitä pidettiin ja a sitten ne kesänkin oltiin siellä Kurikassa sitten me sen sen talven ja sitten kesän ja sitten vielä talven ja - taas keväällä tuli tänne tuotiin tänne Alastaroon ja sitten meidän Jussi kirjoitti tänne everstille niin jotta ottaako eversti taas tuhlaajapoika tulisi nyt kuin isän tykö ja kotiin takaisin voi kun everstiä nauratti se haastoi joka ainoalle sitä kun meidän Jussi kirjoitti niin että nyt tuhlaajapoika taas tulee se on naurahtaa kaiken omaisuuden tuhlannut ja tulisi isän tykö kotiin ja sitten me taas tultiin siihen Jussilaan niin sanoi - te olette tunnetut ihmiset sanoi kyllä me teidät otetaan sanoi
no siitä lähtien olette ollut Alastarolla
ja siitä lähtien on oltu ja sitten me tässä oltiin kaksi vuotta pidettiin vuokralla näitä maita ja